I like to celebrate my birthday in a good atmosphere in a environment in a place where more people know me because I cant have big party ley first tin soon morning ley boy neh wer can play ley record player neh ley music people ley set I can arrange my seh then from there I come ley popcorn one lady in our community here ley can <hesitation> she can fix ley popcorn so ley popcorn nah I buy some time two three cups my woman will something aay put it together nice pop it put chitclear put candy dem in ley plastic for ley children tie ley juice put it there so ley childern neh can stand in ley line when ley come ley sing my song my birthday song round before ten ten am like dah ley geh it then in ley afternoon nah fini cooking put ley gb give my neighbors dem then ley big size children dem give sommor ley gb till my friend dem can come to me when they come we sit down we <hesitation> we have our ley enjoyment buy our ley few bottles dem we drink dem we buy our godfather, we buy our papa- take- it- mama- happy dah liquor name we buy our <hesitation> number nine we buy our calawo we buy our different different gin dem we mix it we drink becor ahn want go far off then when I come my lil girl say I go in different jue crip so I can jeh be on base, yeah, becor dah particular day nah nah dah confusion day dah how I can celebrate my birthday oh